الأفضل التغيير في الطبيعة الحياة البرية بتعطيك راحة نفسية وتخليك بعيد عن ضغوط الحياة، ودوشة العالم تستنشق هواء طبيعي من الأشجار والخضرة، الفندق ال <hesitation> الفخم جميل، لكن الطبيعة ليها سحر خاص.